وانا عن نفسي انا كجهاد يعني ما عنديش اه يقين قوي بموضوع الاشباح دا بس ممكن في بعض الناس تؤمن به لانه اه لهم قصص وليهم تجارب مع شخصية في ناس تحكي عن حاجات يعني تشيب الرأس هي شافتها بعينيها فهي بتؤمن بيها يعني.